د رنګ سوي یا داغ سوي فرش د پاکولو لپاره تاسې کولای سئ په مربوطه ځاي کې مایع او د اوبو محلول او یا هم صابون هلته په هغه ځای د اوبو سره ګډ کئ او وایې چوئ او وروسته د هغه نه د یو ټوکر په واسطه باندې پاک کئ او وچ یې کئ، <hesitation> دا کار څو ځله تکرار کئ؛ ترڅو په مکمل شکل پاک.